Laha manahaky any loka amin'ny fanatanjahatena io: azo lazaina aloha soa loka io satria la iha soa chance, la vetivety iha manan-drala be. Fa mahavoa azy avao zany, lasa manimba fisà raha io, lasa misy kolikoly. Zay zany tena mahavoa azy.